फोग मुठल्यार डोव जो फाटोदर पडता थान्देच्या दिसानी खूप आस्ता। नोवेबरण स्टार्ट जाता तोह फेब्रुवारी मेरें चालता। या डोवाची खूप थंडी सुधा जाता अनि मकाई तेचा इंफेक्शन जाता, योह डोव बागपाक जितको सुंदर दिसता तितकोट तोह खूप डान्जर आस्ता थांडी जाता मनांत न्हू पून तोह खूप दात। डलो जाळ्यार रोडार गाड्यां फूडला काया दिसणां अनि पाण्यांन वोडल्या वोडल्या बोटिंग काया फूडला दिसणां अनि जेनें करून अॅक्सिडेंट जाऊपाची शक्यता खूप आस्ता। यात सीझनां आम्हे तवर्तत सो झाडांछेर पडले काया तो तेन्ची फुला जेंच्या खातीर आम्हे तयार जाताले तेंका तो नष्ट सुधा करता ताशेट लोकांचे काजी सुधा कुशो डोवोरता। पून चारी चेर ब पडलो डोव बागुन तो <hesitation> मोतीया भाषान दिसता।